لما وجفت على المسرح لأول مرة ولجيت خطاب كنت خايفة بس لما خلصت حسيت بشعور ولا أروع، وكأني أنتصرت على نفسي.